لا والله لين الحين <hesitation> إلي وايد لمن ما قد ساويت أي مغامرة. حياتي هادئة و مستقرة و روتينية لكنها الحمد لله ملآنة بالرضا. <hesitation> مع <hesitation> عائلتي الصغيرة زوجي و أولادي و دوامي. <hesitation> ما في أي مغامرات <hesitation> مؤخرا.